<hesitation> Karazagna voan-kafe ndraika: misy le kafe tegna hoe kafe voan-kafe; de misy a, misy atao hoe sigrigry zaigny agnarany <hesitation> solonà kafe koa izy io, mahasolo kafe; de mahasamy hafa ananjy a aminà voan-kafe anao a kafe <hesitation> amin'iny kafe tegna matoy bi, fa raha ohatra hoe sigrigry a <hesitation> sy de matoy loatra sady sigrigry misy fofona.